Ethimbo ngaa ndoka kandina tsha nande iilonga, ohandi kala wala ndili mongodhi, tandi tala tandi tala omathano nga geli mongodhi handje, nenge ngele kandina ongodhi hapwa, otandi hi fala kotshaatshela ngaye tandi hi paatshinda yaandjetu, tatu ka- kalapo ngaa tuli paatshinda tatu popyapopya ngaa, ngeenge otwa mana ne okupopya. ohatu ohatu hi tuka tondo kemo, tatu kiidhewula ngaa shashi otu hole oku tondoka noku kathanga etanga, otu hole lela okwee, atu keendamo itshewe ngeenge ka kunatsha omutenya, otu hole oku kala tatu enda endamo ngaa molukanda, ngeenge ne ethimbo limwe ngeenge inatukeenda molukanda, ohatu kalatatu dhana nande uugame, ohatu kala tatu dhana, naatshinda yandje mboka nenge tatu nenge tatu katala nga otv.